Mila na desturi katika jamii sa kisha- sa dachikaiyoi ni fundisha maadili mesha tiki kwa vana wo wa rika liita.